Alia. li pan ye han. alia pien ni han. ali pan ya tara. li tetene me pan ga tara latu. a tolo e niga nitoa. poata ti kui meya u tuburalia kannou i latu e nigantoa. lui nou u sono. lui nou a nahaken kannou. ni manasa. tubura re manasa iron kate a manka man niga tiron noui. me pan megumi romana a nikakani romana ma wanken gono len meneya nikakani manasa. ni kakani manasa lie peyege niga balana. lu ma holeyi a naha ka tare esi tamulu i ahana han. lui no tlasi a nahaka. lu ngilianaha lui kateyen. lui lueyen. luigali tasi alui gala haniga. muata kata omi ga but yi tamulu i manasa ti tetene yalia. sa. eni. lie katsin peyeg. lie pan hamanasageni mena tahol hamanasak. lie tareyega latu e chenisina(changes). nikakani manasa e hereyema. tego tara meneyenlia. ma Ma hamante meni tara poati manasa, poati manasa lie pege, niga balanua has nena poati romana, poati romana lue holeyema ats nahats kannou te nomulu, alue holeyemetubumulu, lue holeyeme tamamulu, lue holeyeme tsinamulu tara nahaka te ngileyemlu i romana. Manasa be mua, moata marken keni ga but, seni alie taregen, mamana poatate kaga lia. lie ron hakats pouts has neg tara man katun tar, ti tarar lia ti tetene yalia, man mataren, mena panig, i romana lie mataralen hase gien lia. Kamena matstua mats poata, lie ron molo tatagik itar, lie ron sageho a maroro manasa, maroro ema niga yi, a maroro a kos. Kubi romana alue tatala ma tara maroro alue, maroro eniganituana, herena u pasin tala tara u toun tolala e habut hamanaseyer a manken keni, sa e habuteruma ka tsimus ahana han, sa ka tsimus eni e herene hakato rerora ukatun, sa re solopala hamanasa. Nigumgumini manasa, ma wanken gono mene a nigumgumini romana, temar tara menegien lia ti tetene wilia mena panigi romana me hitulig, me tareyega mamanake chanicina. mamanake halhalina tara aman puata eni.